صراحة أنا ما أبي أفضي أي نوع من الموسيقى لأني اشوف أن الموسيقى قعدت تصير حرام. ما يصير نسمعها ما نسويش بها أي شيء مفيد أو أي شيء وايد صحي أو وايد حلو ما أحب أسمع لأي نوع من الموسيقى.